OKtôbra zen̈y, eo amy Zay zen̈y efa an̈atiny asa jiàby olo jiàby amin̈any io fa tsisy raha feky zen̈y hoe ieritreretan̈a an̈aovan̈a raha hafa koa. De avy eo <hesitation> fanjava ny Oktora in̈y kà zen̈y kômansy avy malen̈y amin̈any in̈y.